Yu'u kuaka'in nandɨ'ɨ cha icha‑chí iku yu'u ichachí muli ndɨvɨ isa'a‑ndi ndɨvɨ inakatya‑ndi chii‑tɨ ityi'i‑ndi chii‑tɨ nu ndutya vixin ta indɨ'ɨ yukuan itava‑ndi tumi‑tɨ indɨ'ɨ itava‑ndi tumi‑tɨ chaka'mi‑ndi chii‑tɨ indɨ'ɨ itava‑ndi chaka'mi‑ndi chii‑tɨ yukuan ichanakatya‑ndi chii‑tɨ itava‑ndi chɨtɨ xiu‑tɨ itava‑ndi tandɨ'ɨ tya'an yɨ chii‑tɨ ta indɨ'ɨ yukuan ichan'dya‑ndi tyikuatyi‑ndi ta chatyi'i‑ndi nu kaa nu ñu'u chi‑tɨ ta indɨ'ɨ yukuan itaxin ya'a ityi'i‑ndi ya'a huajillu ityi'i‑ndi ya'a <hesitation> na'nu tɨlɨyɨ́ ityi'i‑ndi axu ityi'i‑ndi tɨnana ityi'i‑ndi cominu ityi'i‑ndi oreganu ityi'i‑ndi clau lo'o ta indɨ'ɨ yukuan ityaa‑ndi xita ityaa‑ndi xita ta indɨ'ɨ ityaa‑ndi xita ikɨ'vɨ‑ndi chachi‑ndi xita indɨ'ɨ iche‑ndi xita yukuan kua'in kumi randyi'i kua'in tandɨ'ɨ cha tuku ora sa'i chakachi randyi'i isa'i pasta ku'a ora ka uñi sa'i pasta saka‑chi lee saka‑chi tyi'í ko'o randyi'i tuku tandɨ'ɨ yukuan isaka‑chi randyi'i ikɨ'vɨ nakatye soo‑chi ikɨ'vɨ nakatye soo lee ikɨ'vɨ ndɨ'ɨ tuku icha ka uña nuu kua chachi tuku‑chi tyi kuanakusu‑chi isa'i ndɨ́vɨ. Kachi‑chi ndɨ́vɨ mexicana ka'an‑ndi ndɨ́vɨ mexicana nañi‑chi inakɨn ndɨ́vɨ ityi'i‑ndi tɨnana ityi'i‑ndi <hesitation> cebolla ityi'i‑ndi ya'a kuii minuñi ya'a kuii ityi'i‑ndi ta yukuan indɨ'ɨ isa'i ndɨ́vɨ mexicana yukua ta icha'i kachi randyi'i ta vityin ituvi tuku ichachi‑ndi <hesitation> suñi tuku ndɨvɨ ichachi‑ndi isava'a tuku‑ndi chii‑tɨ uñi ta'an‑tɨ sava'a‑ndi tyi minu conviviu sa'a‑ndi nu ndɨ'vɨ randyi'i kuiya‑chi ta isa'a‑ndi pozole cha kuii pozoli kuii ichanduku‑ndi tɨnana kuii ta tɨna ya'a kuii na'nu cha puru van ta ikɨ'vɨ uta'an‑ka ya'a kuii li'i cha chachi maa‑yo takuan‑ñi ta ikɨ'vɨ ta ikɨ'vɨ axu ikɨ'vɨ cebolla isa'a‑ndi ityi'i‑ndi nuu pozole indɨ'ɨ tyi'yo pozole van kuasatyi'yo‑ndi pozole tyi xina‑ka nuñi iki'in‑ndi nu ñu'u kɨ'vɨ nuu nuñi ichiki'in‑ndi nakatya‑ndi inatiso tuku‑ndi tukua na cha va'a‑chi tandɨ'ɨ yukuan indɨ'ɨ sa'a‑ndi yukuan ichinu tuku <hesitation> itaxin ya'a‑ndi ya'a kua'a uta'an nuu‑chi iyo iin ya'a kua'a ta iin ch ya'a kuii ya'a kua'a tyi kaxin ya'a kua'a chile pulla ya'a huajillu ya'a ya'a tɨlɨyɨ. Ya'a <hesitation> ikɨ'vɨ axu ikɨ'vɨ cebolla ikɨ'vɨ tɨnana indɨ'ɨ sa'a‑ndi yukuan isakuichin‑ndi ya'a ta ikoyo‑ndi ity ikutyaa‑ndi minu kaa chiso chi'in xa'an ta ikasɨn xa'an chi'in ya'a ikoyo‑ndi ya'a indɨ'ɨ ikoyo‑ndi ya'a ta yukuan indɨ'ɨ ikoyo‑ndi ya'a ta ikɨ'vɨ‑ndi nañu‑ndi takua matɨɨn xiu ya'a ta indye'e‑ndi tyi lɨɨ lo'o ya'a natyi'i‑ndi yucha ta yukuan masaña‑ndi chii‑chi ñi lo'o nasaka‑ndi nañu‑ndi tukua matɨɨn xiu ta indɨ'ɨ yukuan ikɨ'vɨ‑ndi nakatya‑ndi ko'o tya'an nuu ikutya'an isa'a ya'a nuu iku xa'an sa'a kuñú ndɨvɨ nu indɨ'ɨ yukuan ikɨ'vɨ‑ndi nakatya‑ndi indɨ'ɨ yukuan sa'a‑ndi chaa randyi'i li'i chananduku‑ndi ku'a sa'a‑ndi conviviu tyi'i‑ndi ko'o‑chi chachi‑chi ta ndɨ'ɨ sava'a‑ndi tuku‑ndi arro chi'in muli chachi‑ndi yukuan lo'o‑ka tyi isa'a‑ndi muli tuku tyi iyo‑chi kuñi arroz katɨ vachi lee ta isa'a‑ndi conviviu lyo'o takuan ta sa'a‑ndi ityi'i‑ndi axu‑ñi cebolla‑ñi sakasɨn‑ndi arro chi'in xa'an indɨ'ɨ yukuan ikɨ'vɨ tuku kɨ'vɨ ko'o randyi li'i nduku tuku‑ndi chii randyi'i li'i yoo‑chi kuñi arroz yoo‑chi kuñi muli chi'in pozole indɨ'ɨ yukuan ka'an‑chi ta tyi'i‑ndi ko'o‑chi. Indɨ'ɨ ichachi‑chi xita kɨ'vɨ‑chi sɨkɨ‑chi chi'i‑chi ndyavichin chi'i‑chi ichaa ku'a tyan'dya pastel chachi randyi'i pastel chata‑chi yaa mañanita chata‑chi sasɨɨ‑chi sa'a ka'la nda'a‑chi nuu kɨ'vɨ xityin randyi'i nuu pastel ndɨ'ɨ yukuan ya.